Zaíg, zaig noviembre jó lá baig cuaí-cuaí óh cuaíg ká naí cuaíg jó ni nguim muo tsá múh pe ká naí kai jo mui ni cuaí doh joh ká whi naí tsáh ká whi cúo tsáh tsi laig kuaí jóh laig tsá taig tsá muó áh cuaí do jo la té muo zaig noviembre diciembre ká enero gaí zaíg óh muo gá tzá gai zaíg óh. Óh gá lá baig chi jo na jho ni ngo chi maig taig. maig taig noh febrero, marzo, abril, mayo, mayo óh chi cha fúo chí mayo, junio óh ni ngo já la cúai taum jóh main taig áh chí yía do abril, mayo, chí, chí, chí cha fuo go aig chi gi múo ká loh jóh áh oh laig áh ih fu zaí chí lo main taig áh tiempo joh chí yía jo gi no aig chi pe éh múh tsá jo éh muo taig mayo jó ni lá chia cuaín ña jo chia cuan ña jo ni la chia cuain ña jo óh, óh mú tá jóh main taig ka junio, julio jóh laig ni tsá múh oh na jóh laih ni cuaí tsá múh agosto óh septiembre óh octubre tsá múh jó main tai diciembre jó ká naí ni cúai joh áig la oh laig áh ih fu zaí chi ló main taí áh tiempo joh.